Microwave inn huji isan thamii yenen. huji isaan yaani inin machine dhikeyo tokko wonin ithone dhuathan machine khunen inin charger kasdhabdha ibidhii Kaa sitimaa Khan Mal atin kas dhabdhetu inin sagale hodhisaa sagale tunn maan itanan khatee hodhitii woo ishin dhursaa khabanothu hoodhifteee dhub garghalchit akhum ñaam sagale reffu dhiyo dhabenni itathii sagalen suun Lilah hodhithu yaani sagalum bichathu amtan ibidhira fudhen ishetha